مدابية نروح انا في ريحلة مع صحابي اه صحابي خير خير خير من صوت. ما- يعني والدية والدية نحبهم وكلش مي والدية راهم كبار وصحابي يعني نضحكو ونتمسخرو ونسوطي ونلعبو انا مدابية نروح في رحلة مع صحابي